أفضل نصيحه <hesitation> صح تلقيتها هي <hesitation> نصيحة أن لازمك تعود تصلي، الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة، الصلاة هي عماد الدين، ومن ثم بديت نصلي والحمد لله ما نخطيهاش طول، وكان ما نصليش ما نقدرش نرقد، إهيه لوكان مولاه <hesitation> بدون صلاة سما تعود ح- عايش كي حيوان، اللي ماشي يصلي بالنسبة لي انا كي الحيوان.